هحب يكون عندي القدرة ان انا اتنقل بسرعة لأن <hesitation> انا عايشة في القاهرة والاماكن هنا زحمه جدا والمواصلات زحمه فا دي هتبقى حاجة هتسهل عليا الحياة هتساعدني ان انا اروح الجامعة بشكل اسرع هتساعدني ان انا اروح الكورس اسرع برضه فا هحب دي اكتر يعني.